Maro ny karazany laoko izay fantako izany hoe: tilapia, merlan, thon, capitaine, Rouger a, lili, carpe, gogo, banane, sabatra, soisoy, maloky.